Irô ekstinktera àby io zen̈y kôa fa misy môtro mirehitry. Afaka mamono. Misy zen̈y jià, misy zen̈y gazy an̈atin̈y izy io ao.